<hesitation> maisha. Maisha yavirika kwaghire maisha mecha, nilaghire mana ana maisha marichwa yuvainyi fuviarika. Maisha mecha, nighae kwa- findo fifindo huu findo vya tara uthi firu kemushe kutara ena maisha ghafwa. Uveku nkwafighona fyoshe, kwamfano, kughiri kijo chakila mfe kiuki akywe kughereherera na voko uwie haghira kijo e kijo kijokikeho, ihongo maisha mecha. Hangi ni vana vapho mbakololea, maana i ehindwa funde fukende mbamburi mzima, miaka kuendea mbamindubha, miaka uum- miaka mfungate na timu ibhii. Va- vana vako ni mishamite kula vagha vana ata ukawakawia thimu vakaa kwi vakakakuinda kandumbureya. Mira na nyumba mwighiree kindo kyeyeya halafu haghire ndwali huu, valumba luwaluwa tubaghire ndwareho. Hamwa kindo kile cheririka na naukwaghire hiluwana lubhagwa hangi kuolewa na vana nkuolewa na mkaa uku- muhoghire ikinginde swasha na mastress. Naku itoki findo fwagwire ehoni, watavenyu nkihandu hamu nkendo kichaa, vilevile na hali ya hewa, kwangimuu hali ya hewa njicha mwira huu wa kava hungire ikuju kukukawia mokolaa. Hughire wewe kindu fyeru vakwe nivakutha ngoo wathethi. Hiwongo maisha maliwathe iwe maisha mesha kweri maisha ena mesha mcha.